تمام أعد من <hesitation> زيرو لخمستاشر بترتيب عشوائي مثلا <hesitation> ممكن نقول <hesitation> عشرة أربعة اتناشر سبعة خمستاشر صفر تلاتاشر تلاتة واحد تمانية اربعتاشر خمسة حداشر ستة أو تسعة واتنين